Bwphang ni manui chamung swnammung tei onya chamungni bagwi paithago kwrwi wngwi mano. Tumungni chámungni bagwi bwthái bwchlwirok badamni thẃi tei granola tei chia bwthwng hai toppings bai cháui khá kwchang rwo. Sarikni chámung khe kaisa khakchangma salad wngwi mano abo bai khe kwchajak bwthwng chájak bwthwng quinoa tei tahini chámung. Rangchakni chámungo tofu brokoli bell mwng tei soya sos bai chána sakao rwjaknai. Snacks o hummus wngwi mano. Buphangni chamungrok vitamin mineral tei fiber kwbang tongo abo jotoni hamkraini bagwi chubachu khlaio. Tei abo bai baksa khe nokni borokroknobo kwthang khlaio.